عشان اسوي طبق سلطة فواكه بسيط باييب مثلا برتقال وتفاح وموز وفراولة اقطعهم قطع صغيرة وايمعهم ويا بعض ويمكن بعد احط وياهم في النهاية روب وعسل